حاليا نخدم في بيع ملابس الچاهزة وأنا مستمتعة بها الخدمة برشا، على خاطر كل يوم نعرف اعباد چديدة وكليونات چديد.ة نتعامل معهم ونزيد نفرح يعني تى لايك اليو يعنى تعچبو لبستي وتعچبو الحاچة لي انا نبيع فيها، وزيد يعاود يرچع ياخد من عندي هذيك اكبر فرح حد بالنسبة ليا هنا و چوس و ساتيسفد عاللخر فيها وانإ شاء الله نكمل.